Ri xin k'ulb'ik no'j nab'eey xin ri ri ixoq, ri aliit. xim mxoox chi' chu wxqiil, xuj ylow ruuk, xuj b'inik k 'iy q'iij lo' mu k'iy jnob' mu k'eeb' jnob'lo' e xiq k'am q'iib'ruuk, xuj b'inik, k'oo kchuk nik re' tla'ptum, ri nab'eey ximnopom chi'chu rtaqqxik. kuj yoolwiik ruuk'e e <hesitation> kuj jelb'ik kuj iwa'q, xiq k'aam kiib' chi'' ruuk' e i xiq jnomsaj qsiiy ruuk'tkaal. e <hesitation> tkaal xiq qani'j kiib' ruuk' xuj koob'chi' ruuk' mroj ri chi' ta ya xujylowchi' ruuk, xi'm wab'ook wa wiib' tla' ruk wur chuuch, kum xaq rchuch re k'olik, ajwi' sicha' xi'n wawo'k wiib' chi' xi'b'eek ri wichilaa quuk' xeek rin chuuch, xeek jun wkaan, i xi'béej jun k'eeb'wichilaal, chik xe'nchamb'ejb'ik, rech xin xi'ttrab' chwiij, xeek jun wkaan rech ajylool.

Xiq k'am qiib' ri chi' entonces ya ri qichilal chi'pues ya jnum ya kta'maj rech qk'moom qe qiib'rech qxqiil wu aliit in rcjil k're' ya xpere aliit chi' chjaay, wa wuuk'xk'ob'k chjaay xuj k'b'chi' jnum, xuj wrik jnum wa'chi' xuj woor wi'mu in wa'ki nopnik tla'ruk'nji'koj chuknik kyo'qokul qwoy e <hesitation> are ri qb'an are ri ri <hesitation> rb'an b'al ri qtinmit ke k'ri' kb'an jun achii ruk'jun ixoq ataq kk'am kiib' e <hesitation> k'o qiij kpon aliit chjaay k'o q'iij kpon achii chjaay ruk'rwoch aliit ruk'chjaay wa'chi' xuj k'oob'wi' xiq k'am qiib' xoj k'ob'ook ixk'oob'ri aliit chi' tla tos ruk'wu rchuch, alb'atz xalib'nik chi'xk'ob'ruk'wu rliib' tla'kum kb'i'xik chi' ri aliit tpatnxik, tpatnim k'chi' are'ki rb'an ri qwoy are ki rb'an njel ch'aje ki'rb'an kum are ri patnem ri kirb'an jun alb'atz pju jaay tkaal xuj k'osb'ik k'chi' mel xk'sob' jun nab'ey ajk'al ya xk'sob'ri ajk'al xuq ke ri rliib'aliit chi'xka'yij chi'xtob'ik. Chu rka'yxik rech xutzrik ri aliit sutzrxik kó xuq kuj petik ruuk'wu rchuch aliit, i xuj xuj jyu ju k'eeb'jnob'mu oxib' jnob'xuj k'ob'ik chi'tla'chjaay ruk' nchuch xk'ob'ri aliit kom alb'atz xalb'xik tkaal xujelul ya taq xu jel k'chi' pjaay xiq b'an qe qchoch xu jel qe pqchoch e <hesitation> qtkeel mroj re ri'chi'tek xiq b'an jun qjuuj rech rech k'ulb'neen xuj k'ulb'ik ruuk' e chwoch ri ajkaalt xew ri'riq b'an i uj k'olik ajwi' jnum uj k'o ruuk'xi' k'sob'más pamiil ruk'xi'ksob'ajk'lob'nu'j ya qtkeek qe chikchi' uj k'o puq choch ento ya paart jun qchoch chi'ya e qchoch ri ri.